انا نفضل انو يكون عندي وقت كتر في هداك الوقت يعني ندير عفايس ملاح ونتعلم وندير رياضة وندير الخير في الناس ونروح لبلايص جدد لي جامي شفتهم ونحوس مليح ونزيان برشى